E woodi kareeji, kala kareeji feere-feere, toggooje feere-feere ɗe ɗum wattotoo, e woodi toggooje ɗe ɗum wattotoo ngam kuugal. Misaalu, toggooje yimɓe sooja'en, e polis, e woodi saaseere, e woodi suit, e woodi jampaare.